La miala tsiny, la manao azafady roahy, la milaly, fa nitara aho toy, fa nisy raha nanosots'ahy zay le ñ'antony nahatara ahy, ka tsy sitrapoko lay fa tsy ataoko koa laa afara, la tsy sitrapoko azy lay rah'eñy, fa la la tampoky maré koa ñy raha nahazo ah'iñy la, la ialako tsiny lay aminy ñy fahatarako fa tsy mety moa teña olo mias'eñy ro tara, ka tsy ataoko koa lay la afara.